Eng' komaswek ap emotinwek ap sang, ko kyacham emet nekikuren dubai, ng'amu mi kasishek chekororon ochei, ako tinyei kelchin eng' rapishek, koyaameche awa a- alipani alipani iin alipani iin cho cho pune, alipani rapishek cha pune, korook awe, naitite yun ee, keparwa paishonik cha yaye, apa acham kasi noe, ayai kasi nan apaipachi kasi noe amu rapishek chekitakwan, ko kararan ochei, asa kyapaipachi emo noe ng'amu kararan emoo no ochei, ako kyacham amu kona rapishek chemang'ering. Mi piik chekikopa akot komasae kikure dubai, ako kipan kipa kipa komie, kipokoyai paishonik chwak komie pila pila iin kang'unyng'unyet ake tukul, ma mii chii neking'unyng'uny, kiwa chito muuch kap kwa chito kenyishek aeng', kotar kenyishek aeng' konyo nekipaipait ochei, mamito kang'unyng'unyet ake tukul, ng'amu kanyo kapkoyai kasit nyi komie, kopaipachi, ako nyo ak chepkondok chiik, ko yaitu nyokopaipachi, nyokopaipachi kelchin nyi nekikawa yun ee, anyokoyai kasishek chiik, kocham akere choronok choe kikapa, ale ki mi komie, paipai kapisa ng'amu kipkorip kei ichek akorip kasit nyi.